मी काय कधी अमेरिके वचांग न्हा किद्याक तर प्रत्येक राज्य प्रत्येक भागातलो र्हान सहान वेग वेगळो असता। पण माका अमेरिका बद्दल आसा थोडा खबर जासा की थाईसर हॅलोवीन मणां एक कार्यक्रम कि वा तेंचो सण तो ते साजरो करतात। तेतून दुधी योह तेंचो मेन वस्तु असता जेका ती डोळे, नाख तोंड काडून सजायतात। योह असो एक सण आसा जे तुन ते लोक <hesitation> मणतात की त्या दीसानि, म्हणजे क्रिसमसाच्या दीसानि, तेंचे मेल्ले गेले परत जम्नी उतरत आनि येतात मुणजे तेंच्या खातिर योह दीस तेंच्यानी सोपायलो असता।